أول شي نبدأ نهاري بفطور هكي مجنط.، <hesitation> وقهوة مع شوية- مع شوية جراية نجراهم بعد الفطور، نخرج نجري ونمارس الرياضة، نهاية النهار نقضية في تعلم الحاجة الجديدة وخدمة، أو مشروع يحبون نقعدوا بالعشية مريحة، ومع السهاري والأصدقاء والسهرة تقعد سمحة هكي.